सर में से कहा जा इन्तियास नु ये खाना खाने लागे। पुन में इन्तियास नु नाम ते समली रहे पुन ये नु में खाये नहीं रहे। शाही पनीर, शाही हलवा, शाही बाटी ने, शाही कोपता ने। शाही पनीर ने, शाही पालक पनीर ने। सब में से खाने लागे। पुन हमरे इंचा जोड़े बिनीने इंतियास नु खाना थे।